Kap oy mukyatëp ko'o najtyë jedun, ko'o jedun kap oy mukyatëp siemp, nyaka nëmet'sëp jedun je taj je may je'e jo'ot may, ko'o jedun jada'ok jedun, kap oy nëjuëwëb kap oy dun mukyatëp ny mana, ko'o jedun oy myëna nyëkë nëj nyëkë ponëp nebyë najk jedun të mëjkëy kabë dun oy dun mydañ jo'ot kukë nëkë mynëwan nëkë met'sëwam je jo'ot may nebya najk dun të mëtkëy kap jedun jotkuk mydëp.